जस आमारे दाँद हो तौ से खराब तभी हो जे आमे मगीना आती। और जे दादुन्द खनक जे फोसे भी नतो तो टेटु खोकोडनो न पडनो।